Éti ùsén, mmádémé idáp ùsén idédé éti usén ánnọ nyién. Éti usén dé ádéhé éti ùsén ánnọ ñyién dé áminánám iŋwaŋ, áminánám mkpo sémikud mbò kéládé éti mkpo ãnnọ ñyiẽn ákọk ásiò ákọk ánnọ nyién áminám ákpámọ kpámọ mkọd ùkéd ùkéd, ányédé mbọ ákọk, idém ámi ákòp inéméchid siádé ibáhá ùsén nnòmòkiét ákwási ábòdò nnéde ihọk ùsen. Áfufùd ùsén ákwási ábòdò ánám ámi nchiéré ádé étisén ánnọnyién kgwém.